مكتبة شخصية, الكتب تعلمني, وتخليني كمان أعيش حيوات أنا ما عشتها بحياتي, يعني القراءة تعطي القارئ ألف حياة, بينما الذي لا يقرأ يعيش حياة واحد, <hesitation> يعني عوالم مختلفة, وعوالم ممتعة.